Este inkatu kítí jaa kaakayo jii jaa kuu tiñuu ya'a, este nteni jaa mani jaa kuaa ya'a nte'etí, tee kítí yua chii suni jinití chii suni kachi kast'utí nuuyoo naun kuu, naun vai nuyo jinayoo chii este xaa xáá kantitatí nte'etí yata ve'eyoo nu ni kuaa nuu vasa kaa ka u'un, xi ka iñu jaa ña'a, tee nte'etí, nte'etí níí chii yuku ya'a, jikakutí nii este ntenu ioo taka nta'a yunu tee kua'amatí este ntavatí kua'atí tee este xaa nte'etí tee kítí yuua chii suni kítí jaa kastu'un nuyoo kuu naun naun tínto'o kotoyo jena'ayo xii, xii kuu ínta'ayo xi nanii, xii naun ta'a se'eyo kaa jika jikai, xii kítí lulia yua chii <hesitation> este kastu'untí nuuyoo pero mayo chii tuu, tuu kajiniyo jenayo pero jakuu kítí tiñuu yua chii kastu'utí nuyoo, kante'etí, nte'etí jikakuutí tee <hesitation> ntisaani kiu te ste na nani jiniyo inn tínto'o naun tínto'o kajitoyo jena'ayoo.